Ti'la jan ta, ta kidati no, no ho o on. ka- kaki kakiti ta da- da xakati yee takidati no- no noko noko kati ta kakiti ta toxa ni kakiti da ngua jan kinroti ña nree to ho kaku deeti aja.